Enyi, elã ɖe kpekpe lã, enyi yea kpoa ame yi gbe le enyim kpoa, edze nae shi. Ame yi gbe le enyim kpoa edze nae shi. Enya na be ame ya kaye le ye nyim. Ne eva ƒo nu ƒo ne kpoa, ne nye egbe yi wo dona, ne egbe dó egbea nae kpoa, enya na be ye be tɔ eya. <hesitation> Nɔnɔme, dzesi si yine wò ɖena fia na, ye nyi be ne sigbe be nyĩla va afima kpoa, ewɔ na ye be nɔnɔme ɖe. Ne ewɔ ye be nɔnɔme kpoa, anya ziɖeka be, elãa nyã de be eyee nyi tɔ ne. Anya ziɖeka be elã ye <hesitation> enyã be eyee nyi tɔ. Yetɔ va ye gbɔ. Ye anya be edze si ye enyĩ la vɔ. <hesitation> ne elã awɔ tukaɖa a, elã ne ele enyĩ, ne awɔ tukaɖa a, soit dɔ ye wui. Edɔ ye wui, ye kpoe woa wò tukaɖa. Ne edɔ me wui owa, me awɔ tukaɖa o. Edɔ kpoe awu lã ye kpo ba wɔ tukaɖa. Sinon ma ado kpo ewo lã tɔ ma dze sio. Elã wó yine mete dzesi na tɔwó le ɣeyiɣi ne wó ɖu nu ƒodo ɖɔ wó, wo me ɖu nu ƒodo ɖɔ wó owa, eye le nyi avu, avu kudo enyĩ mawó nenea, ne wó me ɖu nu ƒodo ɖɔ wó owa, wò me dzea si tɔ oo. Vɔa egbɔ be nuɖewo par exemple mao nenea, oo ne wò ŋutɔ <hesitation> gbe dzi gbe le kpa to kpo ne eyɔe kpɔa ela va ɖue. Ne elã gbe se egbe nawo nyanya wóa, edzi gbe kpo tsɔ yɔe le kpa to kpoa, yɔe, gbe ne yi gbe xe yɔnae kpoa ela va. Anya be edze si wo vɔ.